I suu fere yebe nee sere fere ghe fere bee ee loo keh ba yere bu kina kina nee zii zii nee bee alu zia i wee aa dee and alu zia yebe nee wee yere ka loo ale pya nwii bu yebe nee ee èèh sa o su a lo kuma otɔ̃ wee dèè so alu nu yebe lo sor i bee le pya nwii lo zia bee doo kor lo a lu kur olu pya muwii sa o bee dee sa ere kim meah doo yebe pya nwii bũ-wa bee eëh sor ba kuerai doo-wo lo dorna sor ba kue na ghe kue yebe nee bee. Lo a lu bu taalo sor Zua ama lo bui dorna Ziana le Zia kɔn lorgor nwii ba naa le sere si loo naa doo naa nia wa bae kormɛ nale tataa lo Zia a borloo lo sor sor Zua lu Sor eebu alu zia a wɛɛ ne ebu pya nwii sor ebii sa wa nee O kue pya O kooh yebe ba yere ba bu lo bee lu nu ee a bee nia pya nwill ken kèn ba kpoa mda doo lo bee kproa doo lo a doo kor nu eereba sorba bue tɔ̃ yebe nee bee ɛrɛ <hesitation> eebu do sor ebee le pys nuti sa ba bui tɔ̃ bee lu lua been daahu ee siga sor ba bui lo sor ni ba bee wereloo ah bui oyee buinor sor sor kira bee aw pya mwii èbee makèn daah idah sor ba aara daah ba kuɛ a lee kèn ba èbu a lo a ne bee daah aee kèn dēē daah le dee doo doo kor sor ba yerebu sega sor mua a fààh ba bee sor yere bu fɛrɛ a maa Le bu fɛrẹ a doo kor a fii loh sor a fiira foh sa idɛ ye lorlee ee lua bia bua naa wɛɛ lu na maa eeh because alu zia a naa bee aatɔ̃ enghekèn <hesitation> that is lu alu Zia zia kana. E̱re ba sor ba bui naa wɛɛ buen tɔ̃ ye lorle bee doo kor <hesitation> tɔ̃ hc’ss zia naa ale so a doo kor ye lorle loo odɛ sa kii tɔ̃ kpa naa wɛɛ lu na maa eeh a doo kor a lu zia i wɛɛ bui sor ee lua ta kae so that sor a taa tɔ̃ o dap su wo dorna o dap sen thèn bui loo dorna yere daa lu but lu zia a nya wo ama alua zia a nua yebe pya nee msua kor pya a gu ka lo sor izi ba <noise> wɛɛ kor o su baa zia ama wa lee loh mɛ a naa wa but lo sor pya nee ee yere ka loo lo zia sa a lu lu yabe nee aa dɛ a lu bu zua doo o bui a loo tɔ̃ a bee kor sii bui lorgor nu yebe nee bui sa doo kor yebe nee a ɛrɛ eebu <hesitation> kèn m da bee nor a bui doo eeh maa e kor ama kor pya nee a nor ghe ee loo ee zii zii si kream a bui doo doo doo eeh lua lo sor pya beke yere both <hesitation> loo su dēē pya beke ee sua thema nua ama sa a doo kor lo nu agbaa mua ama sa a doo kor lo mu agebaa na yebe nee tua tua sor m bee āā dēē ama a mya wo maa daah kèna bee loo a bui ee kɛrɛ m su bii leele so doo doo nee a aakem doo doo nwuni a sii wa ɛre ba kèn i bui do nai yee dɛ̃ yebe ii yere eebu i yere ka loo sa dɛ lo zia ̣ U pee m da wɛɛ wa kor ne kor baa doo kor a lu a kpo akpo aba sor a da ba loo zii lu akpo akpo naa dap naa mɛ nua tatah sor ye lorle eelua taah sor ee oh ee ton maa loo ɛn ghe daa lua waa gbee ra o doo doo wo ɛnghe daa lu sa kɛrɛ a yaa tènkèn o wɛɛ kiira ni kèn o ton maa loo yebe ēēh a leg ehe gbe a leghe lu maa.